<hesitation> Karazana frômazy fantako ndraika: <hesitation> camambert, <hesitation> mozzarela, de <noise> de saint <laughs> paulin a, de frômazy fôndu a, de frômazy <hesitation> gôda, de ake koa frômazy de de tête a, de la vache qui rit.